Karaza satroky haiko: bonetra, casquette. Zay aloha ty haiko. Bonetra, lafa mipozy rahay manisy bonetra. Lafa misy fotoa zahay laha ohatsy mivorivory na mafana ty andro le manisy casquette avao zahay.